<hesitation> Anisany tsara ny dite- kafe fa <noise> ny kafe no tena tiako kokoa. Ny antony, taty aminay a ny kafe sy mofo de efa mahavita ny sakafo atoandro, ny fofony fotsiny aloha dia efa amantarana anazy, indrindrany lay tsirony tsy manam-paharoa aty aminay zay, nisany tena ankafiziko anazy.